Ni ka ndajnu'u va'aso ye kutu vii kutu va'aso te <hesitation> kuñana ye kujanijna'a nkaso a na kukuuso xi ña kava'a, ye naá lo nda ja'a ta ye talɨ'ɨso ɨ ye na kutu vii kutuu va'aso ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nso.